<shushes> Manahaky anizao moa ñy tohiny tantara raiky toy: -"Tamy zay fotoa zay ,nahatiaro tena ñy rôbô raiky ,ary nanomboky nañontany ñy antony mampisy azy ,tsy nisy sasy ñy baiko noho ñy fitaova mañome toromariky azy ,ka nanomboky nihevitsy ñy antom-pisiany i ary nañontany tena ,"ino aza hoy ñ'antony ,ñy tanjo nañamboara ahy ,ary ino ñ'asa tokony hataoko? <shushes> "nandalo tanà maro ie taminy ñy fiaiñany ,niasa ho an'olo koa."